ما نوع الوظيفة التي تعمل بها؟ وهل تستمتع بها؟ انا مهندس كهربا شغلي كـ مهندس كهربا ما أقدر أقول إنه ممتع على طول فيه شغل كثير ومسؤوليات تحتاج تركيز، يعني ما يكون دايمًا سهل بس الحمد لله أتعلم منه أشياء كثيرة وأستفيد من التجارب